<hesitation> zaho zao mbola tsiary nandeha t'andafy takagny, fao <hesitation> misy havanay ndraiky <hesitation> fandeha akagny, de <hesitation> fatao- matetiky izy in-telo isan-taogno izy mandeha akagny, de izy kaofa mandeha akagny maharitra amina herin'andro raiky akeo fogna izy akagny de miherign, isaky izy mandeha.